عندنا اليوم الوطني السعودي نحتفل فيه كل يوم ثلاثة وعشرين سبتمبر من كل سنة، وهو تاريخ توحيد المملكة عندنا كمان عيدين في الإسلام، أول شي عيد الفطر يجي بعد رمضان يكون أول أيام شهر شوال على بناءا على رؤية الهلال، وآخر شي عندنا عيد الأضحى يكون عشر ذو الحجة، ويستمر بعدها مدة أربعة أيام، ويتغير وفق التقويم الهجري، يعني على حسب.